Ausahe üteldäq ma-i tiiäkiq, kuis mikrolainõahoh asjo tetäs, selle et mul olõki-õiq mikrolainõahjo. A ma kujoda ette, et panõt liha sinnäq sisse ja sis tuu massin sulatas liha üles. A kas tä tuud kuikina küdsäs ka, vat tuud ma joht tiiä eiq.